Raha henoko hoe hisy vahiny tampoka hoavy nefany antsasak'adiny fotsiny no fotoana ahafahako mikarakara sakafo azy ireo, dia lasopy no hataoko, lasopy paty dia asiako atody, iny mety vetivety eo amin'ny fi- tsy haiko, mety folo minitra eo iny dia masaka dia iny no homaniko hoan-dry zareo.